मंगलबार दिन सुम्मार पच्छुको दोस्रो दिन मंगलबार दिन हए । मंगलबार दिन रानाथारू समुदायमे खरो दिनके रूपमे मानत हए । जा दिन खास करके हनुमान को पुजा करत हए, रानाथारू जाति मंगलबारमे खास करके उत्तो शुभदिन ना मानत हए । रानाथारू समुदायमे कोइ नयाँ काम करन पेति मंगलबारके दिन छोडके बाँकि दिन से शुरूवात करो जात हए ।